أشرب يعني حوالي لترين أو ثلاثة لتر يعني من الموية يوميا، ويعني هذا يعادل حوالي ثمانية لاثناشر كوب <hesitation> فيكون تقريبا <hesitation> في الأسبوع حوالي الأربعطعش إلى واحد وعشرين لتر <hesitation> يعني هذا يساعد على إني أرطب جسمي، ويزيد بعد التركيز فيه خاصة في الأجواء الحارة يعني، وإنتي كم ي- تشربين موية في اليوم?